Nguleeki ñalawma potki ko hakkunde capanɗe tati haa capanɗe tati e joyi degere. Nguleeki jamma fotki ko hakkunde noogaas haa capanɗe tati.